طبعا مرة شريت تليفون جديد وبعدا بجمعة التليفون كان يطيح مني وكنت من صدج ما أن بتكون إنكسرت شاشته، وفعلا بعد نحيت شاشة الكسر طلع إن الشاشة الداخلية حتى هي فيها كسر، حسيت إن الوجت الحظ معي مش هيلعب بيكون حظي بيكون إني منحوسة.